Ja kú takáa na na ntasa ka ɨó yuku ñuúyo yaa kuu yukú kuí, ja kuí yaa te taka ja kuí, ja nchaá, ja kuijin. ja tuún ka kutu ja taka ja ka nakaitu jaluli, ka na kaitu jina'ana taka ve'éna taka in yuan ku ja ka nakaituna te luú kototu táka ve'é taka nu ku a ka sa'atuna jina'ana te ka nantukuna taka este taka ñu'u, ɨó ñu'u ja ntásama xaán nu, ñuu kuaán, ñuu nchaá luli yuan ka ntikotuna te ka sa'atuna, ja ni kutu ve'é ñu'u ñuú luli- na ya'a nu ka iótu te ku kanatava natavatude jina'ade taka í'aa ja ni chaátude jika ve'é un ni naka'itude jin ñu'u, ñu'u kua'á luli ka kantikotude ñu'u un te ni kasakanude jin taka inka na nu ñuan te ni ka ni ka sa'a ni ka kɨtide yuan te ni sakanuúde yuan te. Ni nɨɨ nuú. in ja ni ka chaátude jika ve'é luli ja kutu yuan te jin ita taka ita luli ja ka kaántu maáyo ya'a chi ka ɨó kua'a nu ita, ita kuán, ita nchaá, ita ntɨi, ita taka yuan kutu yuan kutu ja kajatiuntuna jina'ana te vina ja ka naka'iutuna veé ya'a chi maáni a tuun stila, tuun ja kutu te yuan ku ja ɨó vina ko anaá chi ni ka, ja ni kutu jika ve'éñu ñuú lulina ya'a chi ni ka sa'atuna jin taka ñu'u ni nasketa'ana ni kanasakanuúde te ni ku luú yuan te ni kakaka'ituna inɨ ku ini ve'é ñu'u.